Ka'ando ja io descuidarndo in xe'endeendo kuee la'a <hesitation> yuuchi xe'endeendo la'a kunda'ando y pues daakeendo la'a yuku daake'eendo di'inanuun kuuxi ja meenna daakeenaa limon jiaa ku ja daakeendo na kuenda na cortarxi la'a niiñi.